Cemilan yang au hi na'an ndia huni apel delo ndia kan Kanu vitamin mineral no serat a terus kacang kacangan nanok ka kacang almond kacang mente terus yougurt noka kalsium protein dan treabetik terus outmel ndia sumber serat no karbohidrat.